لما اشتري دراجة نارية او سيارة اول شيء افحص فيها الماكينة لو هي تمام طبعا بعدين افحص فيها بقية الاجزاء زي البريك الكفرات كمان جسم السيارة نفسها لو فيها صدمة او شيء افحص الكبوت افحص كل شئ فيها لازم افحص فيها كل شئ بس اول شئ الماكينة.